उनितेद् स्ततेस् अरे इन्देपेन्देन्चे, अमेरिचन् वलुएस्, सेल्फ्-सुफ्फिचिएन्च्य् अन्द् औतोनोम्य् तो बहुत् स्त्रोन्ग् होइ। अरो जुन्तो हेतर् एकुइत्य् होइ, सो मनुअर् बहुत् एकुअल् रिघ्त्स् हसे। अरो पेर्सोनल् स्पचे बहुत् च्लोसे होइ। अरो होलिदय् अन्द् चेलेब्रतिओन् हेतर् बहुत् दावर् तोह् पते। अरो इन्देपेन्देन्चे जेतर् ४थ् जुल्य् होइ। अरो जुन्तो छ्ह्रिस्त्मस् हेतर् २५थ् देचेम्बेर् तोह् पते। अरो स्पोर्त्स् होरो तोह् अमेरिचन् चुल्तुरे बहुत् आग् बर्हि हसे। लिके अमेरिचन् फूत्बल्ल्, बस्केत्बल्ल्, बसेबल्ल्। येह् लोगोदो बहुत् आग् बर्हि हसे। अरो हेतर् थन्क्स्गिविन्ग् होइ, जन के नोवेम्बेर्, फोर्थ् नोवेम्बेर् परे। हेतर् थन्क्स्गिविन्ग्, अरो हेतर् जुन्तो पुन्च्तुअलित्य् लोगो बहुत् बहुत् आग्।